غاح أفضل استخدم زر توقف الزمن ، لان غاح ينطيني فرصة حتى افكر و اعمل تحركاتي بكل هدوء وغاح اقدر اللحظات الجميلي قبل ما يغوح وقته ، وغاح يفيدني انو اقضي اوقات جميلي مع عائلتي واصدقائي ، لأن الوقت من يمشي ما يرجع ، فهذا أفضل خيار اغشعو